Ny fitafiana manokana tiako hanaovana de ny fitafiana maha-malagasy a, zany hoe amin'ny maha-vehivavy ahy de fitafiana akanjo tohitena zany de miaraka amin'ny lamba fitafy de miaraka amin'ny volo sy volo- vita malagasy sy ny elo zany.